gott kvöld og velkomin í Kastljós öryrkjar eiga að bera ábyrgð á kólnun í hagkerfinu þetta segir fulltrúi Samfylkingar í fjárlaganefnd Alþingis meirihluti fjárlaganefndar Alþingis ætlar að leggja fram breytingar á fjárlagafrumvarpinu sem kynnt þessar breytingar sæta gagnrýni enda fela þær í sér aukið aðhald í

og niðurskurðartillögur eru aldrei vinsælar einna mesta athygli hefur vakið rúmlega milljarðs niðurskurður á framlögum til öryrkja en hækkun til málaflokksins á nú að nema tæpum þremur milljörðum en ekki fjórum milljörðum til þess að ræða frumvarpið eru komnir tveir fjárlaganefndarmenn Ágúst Ólafur Ágústsson Samfylkingu og Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir

Vinstri grænum velkomin Bjarkey þessir fjórir milljarðar sem voru boðaðir í þessum tveimur fjárliðum sem við erum að lifa eftir núna það er tvö þúsund og átján og svo tvö þúsund og nítján þá erum við að auka framlög

níu milljarða þannig að það er ekki rétt að tala um að það sé niðurskurður það voru vissulega boðaðir fjórir milljarðar í frumvarpinu sem við erum að fjalla um núna en í ljósi þess að

tillögur starfshóps liggja ekki fyrir og ráðherra hefur ekki komið fram með frumvarp sem segir okkur í hvað þessir fjármunir eigi að fara og það er ljóst að það gerist ekki á fyrsta ársfjórðungi næsta árs að þá var ákveðið að lækka þessa fjárhæð sem þessum milljarði nemur hins vegar vil ég bara segja það að auðvitað viljum við sýna þeim og við sýnum þeim öryrkjum

skilning sem bíða eftir

úrbótum og þetta er búið að vera lengi í farvatninu umræður um breytingar

bótum

við auðvitað vonumst til þess að þessar þessar breytingar líti dagsljós sem allra fyrst og þess vegna vil ég bara árétta það að ríkisstjórnin hefur sagt það að

þegar þessar tillögur liggja fyrir að þá muni hún að sjálfsögðu fjármagna þær við það verður staðið við höfum náttúrulega fylgst með umræðunni um starfsgetumatið það hefur mætt mikilli andstöðu og ég meina það eru tveir starfshópar að störfum núna til að ná einhvern veginn lendingu í þessu máli og svo vilja menn afnema krónu á móti krónu skerðingarnar það er stór pakki sem kostar jafnvel tólf milljarða eða meira þetta eru fjórir það er alveg ófyrirséð hvernig

lykta þið talið um að á fyrsta ársfjórðungi næsta árs ég meina er þetta ekki bara eitthvað loft inn í framtíðina sem

fyrir það fyrsta þá

fram í stjórnarsáttmálanum að við viljum eiga þetta samtal við það fólk sem snýr að þessu máli við viljum ekki taka einhverjar ákvarðanir sem eru ekki endilega þær sem öryrkjar kjósa að verið sé að fara í og þess vegna höfum við lagt áherslu á að þessi starfshópur ljúki sinni vinnu þannig að hægt sé að setja þessa fjármuni í en ég vona nú svo sannarlega að þær fari nú að líta dagsins ljós það sem ég á við er það auðvitað að í framhaldinu þurfum við að fjalla um málið á Alþingi og það tekur auðvitað allt sinn tíma þannig að það er alveg ljóst að fyrsti ársfjórðungur er farinn hvað það snertir en eins og ég segi ég held að við eigum bara að horfa

til þess hvað við erum að gera við erum að hækka frá fjárlögunum erum við að hækka bæturnar úr þremur komma fjögur prósent í þrjú komma sex prósent þannig að þær eru ekki að lækka og það er mjög mikilvægt viti það að það er ekki verið að lækka kjör þess ágúst þú talaðir um það á þingi þú sagðir þessa setningu sem ég vitnaði til í byrjun þáttar öryrkjar eiga að bera

ábyrgð á kólnun í hagkerfinu er það sanngjörn staðhæfing ja sko ég er nú búinn að fylgjast með pólitík lengi og ég þetta eru fáheyrð tíðindi sem áttu sér stað í gær ég man ekki eftir að meirihluti fjárlaganefndar hafi áður lagt til að það verði lækkað það fjármagn sem á að fara til öryrkja milli umræðna fjárlagafrumvarpið er nú bara tveggja mánaða gamalt með skýrum hætti að það ættu að fara fjórir milljarðar til öryrkja nú er búið að lækka

að láta öryrkja af öllum hópum sem hafa beðið eftir sínum kjarabótum ansi lengi og takið eftir því helmingur öryrkja er með minna en tvö hundruð og sjötíu þúsund krónur fyrir skatt til að lifa á sjötíu prósent þeirra er með minna en þrjú hundruð þúsund kall þannig að hér er hópur sem hefur verið skilinn eftir og á aftur að skilja eftir ókei ef við ætlum að ráðast

segir að sé hægt að taka skref strax í krónu á móti krónu þessir fjórir milljarðar sem áttu að fara voru nú ekki miklir peningar til að byrja með

sem kostar að afnema krónu og svo ætla þeir að lækka það enn meira ókei en segjum að við ráðumst í kerfisbreytingar segjum að þær taki gildi fyrsta fyrsta mars þá getum við vel látið þær gilda afturvirkt við gerum það oft inni á þingi og meira að segja þegar laun þingmanna voru hækkuð hér um árið þá var sú launahækkun látin virka afturvirkt þannig að þetta er bara fyrirsláttur að segja að kerfið taki tíma til að breytast fjórum milljörðum var lofað á næsta ári og það loforð var svikið það eru tuttugu og þrjú þúsund öryrkjar í landinu og ég stórefa að nokkur

nokkurn tímann kjósa vinstri græn aftur eftir þetta ja eins og ég segi ég vil bara segja það sem ábyrgur þingmaður í fjárlaganefnd þá veit Ágúst Ólafur það að það er ekki skynsamlegt að setja fjármuni í eitthvað sem þú veist ekki hvað er og þegar hann talar hér um að öryrkjar segi að það sé hægt að gera eitthvað nefndin hefur alla vega ekki komist að niðurstöðu um

eitthvað tiltekið efni sem

er að segja ókei byrjum á þessu þannig að ég segi að um leið og það liggur fyrir og einhver kostnaðargreining verður á því sem að lagt verður til að þá mun ríkisstjórnin fjármagna

er á hreinu við stöndum við það þegar að því kemur en auðvitað verðum við að vita hvað við erum að fjármagna til þess að geta tekið afstöðu til þess hvort það verður afturvirkt eða hvað

við getum ekki sem ábyrgir stjórnmálamenn í fjárlaganefnd leyft okkur að segja við setjum peningana bara einhvern veginn

í kerfið við þurfum að hafa eitthvað fyrir okkur í því ábyrgir stjórnmálamenn standa við orð sín og þið eruð ekki að gera það

í raun að standa við það sem við sögðum Ágúst Ólafur við erum að gera það miðað við það að við þannig að við gætum hafist hafist handa fyrsta janúar því við viljum öll

við viljum öll breyta þessu kerfi til hagsbóta fyrir öryrkja er af því að nú hafa öryrkjar lagst gegn starfsgetumatinu eins og þið hafið viljað fara fram með það er er þessi ákvörðun að einhverju leyti er þetta einhvers konar þvingunaraðgerð refskák gegn þeim sko nú sit ég ekki í þessum starfshópi þar sem verið er að fjalla

um þessi mál og ég hérna sko það hvort að verið er að meta getu fólks til ákveðinna starfa það er auðvitað eflaust hluti af þessu samtali sem er að eiga sér stað ég hef ekki treysti því nú að það sé ekki verið að þvinga öryrkja til eins eða neins vegna þess að við verðum að gera þetta í sátt við það fólk

um er að ræða því það græðir enginn á því en ég vil bara líka koma því hér að af því að við fengum nú þær ánægjulegu fréttir um daginn að öryrkjum væri að fækka

það er að segja eftir að að við komum sjúkraþjálfurum inn í greiðsluþátttökukerfið þá hefur sem betur fer fækkað í þessum hópi það er vel og við viljum og erum að halda áfram

á þeirri braut að styðja og styrkja við þetta kerfi sem er að að hjálpa til við þetta en auðvitað þurfum við að ná einhverri lendingu en það eru aðrir þættir sem þarf að líta til eins og lítum aðeins á

hjúkrunarheimilin þau komu nú á fund fjárlaganefndar og voru mjög harðorð í garð fjárlaganna nú kemur í ljós að meirihlutinn er einungis til í að láta hjúkrunarheimilin hjúkrunarheimilin fá einn fimmta af því sem þau telja sig þurfa og sum hjúkrunarheimili

sögðu á fundi fjárlaganefndar að ef við getum ekki mætt þessum eðlilegu kröfum þá þurfa þau hugsanlega að skera niður í gæðum matar á sunnudögum og jólum erum við virkilega komin þangað ellefta ríkasta land í heimi sömu sögu má segja um heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni þú ert nú landsbyggðarþingmaður þau kölluðu eftir átta hundruð milljónum bara til að sinna grunnþjónustu hvað kemur frá meirihlutanum í gær kemur núll króna í almennan rekstur heilbrigðisstofnana á

landsbyggðinni á sama tíma á að sjálfsögðu að lækka veiðileyfagjöld um þrjá milljarða og það er nú svolítið merkilegt nú eru veiðileyfagjöldin

orðin svo lág að þau nálgast það að vera jafn há tóbaksgjaldinu sem ríkið innheimtir þannig að þessi forgangsröðun hún er ekki réttlát og ég trúi ekki að þið séuð sátt við þessa forgangsröðun þú ert búin að sitja þessa fundi jafn mikið og ég sko ég vil núna bara segja það varðandi hjúkrunarheimilin að það er vinna í gangi eins og Ágúst Ólafur veit varðandi það að endurskoða daggjöldin til hjúkrunarheimilanna sú vinna stendur yfir og ráðherra mun

bregðast við því þegar niðurstaða liggur fyrir í því samtali og það er alveg vitað og við höfum vitað það mjög lengi en ég vil ítreka það að við erum að bæta í alla málaflokka það eru auknir auknir fjármunir í hvern einasta málaflokk í fjárlagafrumvarpinu það er ekki rétt það er víst þannig

Ólafur framhaldsskólar fá lækkun

það er fjögurra prósenta hækkun og

það er hækkun um hundrað og áttatíu þúsund krónur per nemanda það er hækkun frá því sem

var þannig að það er

ekki rétt að segja það það er fjögurra prósenta hækkun á málaflokkinn nei þannig að þegar við

tölum um þessa þessa hluti þurfum við bara að fara rétt með

við viljum gera meira og betur það er svo aftur allt annað mál verið að færa til peninga inni í frumvarpinu sko formaður fjárlaganefndar sagði í gær að það sé verið að bregðast við því að verðbólgan er aðeins farin að láta á sér kræla

einkaneysla er að dragast saman á sama tíma er eins og af því að útgerðin var nefnd hérna áðan veiðileyfagjaldið fer úr tíu í sjö á sama tíma er útgerðin að hagnast á veikingu krónunnar það eru hagstæðari aðstæður fyrir þá kom ekki til greina að sækja meira fé þar sko við erum þið eruð að gera breytingar já við erum með frumvarpið um veiðigjöld til umfjöllunar og þannig að það á bara eftir að líta dagsins ljós hvernig niðurstaðan í því verður en gleymum því ekki að það hefur verið samstaða um það að færa veiðigjöldin að nútímanum það er að vera ekki að rukka þau mörg ár aftur í tímann eins og verið hefur ég held að almenn samstaða

það þýðir það þá líka að hún tekur mið af afkomunni hverju sinni og þá verðum við nú bara að vona það að ef að útgerðin bætir sinn hag verulega nú þá hlýtur það

að bætast í ríkissjóð ekki satt þannig að ef hún hagnast á gengi krónunnar þá þýðir það aukin veiðileyfagjöld til ríkisins þannig að þessi umræða varðandi veiðileyfagjöld það sýnir það að útgerðarmenn þurfa nú ekki að fara í mikla kjaradeilu við þessa ríkisstjórn eins og ljósmæður en framhaldsskólar eru að fá minna og þeir fengu lækkun í gær með tillögunum ykkar annað stórt mál er húsnæðismálin tillögur meirihlutans og

frá í gær gera ráð fyrir niðurskurði í

húsnæðismál og þetta er köld tuska í andlit verkalýðshreyfingarinnar sem hefur núna sagt ítrekað að eitt helsta baráttumál þeirra er húsnæðismálin og húsnæðisstuðningurinn í frumvarpinu sjálfu þegar það kom fyrir tveimur mánuðum það var nánast á pari það var nánast á pari frá tvö þúsund og átján og nítján og þið ætlið að skera örlítið í viðbót

þannig að ég skil ekki þessa þessa forgangsröðun í svona stórum málaflokkum lítum aðeins á persónuafsláttinn hvað ætlar ríkisstjórnin að gera í þeim málum þau ætla að hækka persónuafslátt fólks um heilar fimm hundruð krónur á mánuði um fimm hundruð krónur á mánuði umfram verðlag það er nú allt og sumt á sama tíma á að innheimta lægri fjármagnstekjuskatt heldur en til stóð hann gefur tveimur milljörðum krónum lægra inn í kassann heldur en fjármálaáætlunin sem afgreidd

vor gerði ráð fyrir

það að við hækkuðum fjármagnstekjuskattinn í tuttugu og tvö prósent ekki gleyma því það var nú eitt fyrsta verk þessarar ríkisstjórnar þannig að það er ekki hægt að neita því að við höfum þá alla vega sett hærri skatta á þá sem við töldum að ættu að greiða meira er hérna það liggur fyrir að stjórnin þarf að dæla einhverjum peningum inn í inn í kerfið núna eftir áramót svona til þess að liðka fyrir kjaraviðræðum er þetta einhvers konar refskák nei það held ég ekki en auðvitað

vinnumarkaðinn og við verðum að hlusta á a s í og stéttarfélögin þegar það kemur að því að þau eru auðvitað fyrst og fremst að semja sín á milli það sem ríkisstjórnin getur gert til að liðka á það verður hlustað það er alveg klárt mál en varðandi það sem að hér kom fram hjá Ágústi Ólafi ég bara er ekki sammála því þegar

þó það sé verið að hagræða núna um einhverja milljarða að þá er ekki niðurskurður á málaflokkunum á milli frumvarpa er aukning og við eigum auðvitað að tala um það og vera ánægð með það að við erum að bæta í þessi ríkisstjórn stendur við það að bæta í málaflokkana við verðum líka að átta okkur á því við erum búin að vera hér í ellefu mánuði og við leysum ekki allt fyrsta starfsárið okkar það vitum við sem höfum starfað það er ekki hægt að vera

maður er að bæta í ef að maður væri virkilega að skera niður þá væri það þannig ég vil ég vil líka koma inn á hérna vegna þess að á sínum tíma þegar lögin um opinber fjármál voru sett nú reynir á þau í fyrsta sinn það er að segja við erum við þetta svokallaða gólf þetta eina prósent vinstri græn voru eini flokkurinn sem sagði þetta er ekki gott það er ekki gott að

hafa þetta gólf þannig að við getum ekki verið með sveiflujöfnun

getur heimilað okkur í hvaða árferði sem er að takast á við vanda

þetta er líka bíddu þetta er líka í fyrsta skipti sem við erum að takast á við það á milli

þessi lög tóku gildi heyriði við komumst ekki lengra með þetta þið haldið áfram að ræða þetta á Alþingi á morgun Bjarkey og Ágúst Ólafur kærar þakkir fyrir komuna takk segjum þetta gott í bili veriði sæl